Sɛ epɛ dɛ ehyehyɛ wo baage yie a ɔwɔ dɛ ehwɛ dɛ ɔnam dɛ ɔdɔɔso ne ntsi sɛ ne tatarmu na wɔrokɔ a ne tatarmu ne nyinaa so ekedzi fakor. Sɛ ne tsentsenmu a ne tsentsenmu so ekedzi fakor amma wɔammbeabea mu na wɔannhaw w'adwen wɔ ne nhyehyɛe ho. Ɔno na ɔbɔboa ma ne nyinaa so ayɛ yie.